Mukurola kwange, nimba ningonza kuba omuntu arikwookya muno, kinu nikiija kuruga mukiikaro eki okuba noyikaramu, kusanga omuntu nayokya muno oba nafuka muno, katugende mubicweeka nkebya Kasese, equator nambere ekukoraki, ekuraba, mubicweeka bya Kasese kikorongo, abo abantu abakwiikare mwebi ebicweeka nosanga nibaba nibokya muno muno, akasana kaabo kamaani muno muno kusinga abantu abakwiikara mubicweeka ebya tooro nambere enjura eyikara negwa buri kanya